Goddo fere yehe hofnugo ardiido lesdi amin, o nasti sare ardiido mai sai be mabbi mo be vi o hotata.